Leydi Philiphine e wodi njangol, ɓiɓɓe leydi ndin ɓe jinnaki e dina, bo ɓe wodi kolte e nyamunda e janngirde boɗɗe a yiɗai ɗe.